Kaki wi kano loi itatini chua chuagax nediti loita ta gunnax lo niateka nu ma loi gunax flo dar lo niate kan loi tatini xen ne hojate hierba santa ni nax mer ka panu ma ni naxt par tatini prevenir gripa te kanu magna te kamdo loi tarunna vaporub loi gunaxlab nan te pecho telo magna loi ta guninxb frotar loi ni nax par par gunti kalentura teka kanu magna ne nax par runin bajar resfriado tekano loi di ta ti nintu ka nu malo runkan sufrir mela neka enfermedad nuna nudatixte te kan loi loi xid dettatini ta runin nekan bual